safo tok nam tokkit akan tae maeden warri tok barrefetaa, dubattan namkun issuma tae barressu won ajabua, kalamu isa taanin tae barresun tant gargale dubbi inin barress tant, dubbi tant yaani dubi duguma itate. Nam kun ufgafetee atamum kalamu anin refu woin barress dubbi ishin barressit tant dubbi duguma itate maanti gargalee ede akan ufgaffeta.